Mmm kajan ta konía na kini kó ho o on. kini kó paciencía xó na ho o on. tona hóiin na konio chí ta hú davó ná dakuaó, ta konio iin na dakuaó ta kua kueá kó, ta hó ni kunreo ta ni kenío, ta ho ni xao nunguan konrió xhí oni oni kó oni xó ho o on. paciencia xó na kadaó a konretó a xaneó nunguan konió ta xa ján ta ho o on kini konía ná na ko ho o on. calma xó tá konreto nunguan konió chí ho o on. dina ta kue kueni kue kueni tá xaña a kixaña nó'o, tu ho o on. nidá ta xañá na toná na kadachó, to nana chiko na konio jan ta kue kueni ta xañá ta no ná ocha xhiko ña tá liani ta ni kutaó ta ngu ni keo ta ni nrini nó'o.